Mah, inte un caxo ti væ à reisego ch'a derrue e inte l'atro ti væ à reisego che a vagghe à fondo. Donca no sò quæ a saieiva a megio soluçion. <hesitation> Fòscia unna casa in sce l'erbo a te permette de vedde e cöse da l'erto e magara anche de gödî de-de unn'atra prospettiva, ò de un çerto panorama.